Mi dispiaci assai ma di sta naziuni nun sacciu na biata mazza. Propriu nenti e nenti mi ricordu di tuttu chiddu ca studiavi a la scola. Sacciu chi esisti 'n capu la cartina giugrafica ma nun sacciu cuntarivi nudda storia e quannu dicu nudda ci aviti a cridiri masannunca vi la dicissi. Certu chi sunnu dumanni dunni è pi veru difficili rispunniri.